باش تغسل سنيك كما لازم، لازم تحط المعجون فوق الفرشات و شويا ما و تديرها في فمك و تحرك في فمك، الجهة الأمامية من الفوق للتحت و من التحت و الجهة انتاع ليكوطي من اليمين لليسار و من اليسار لليمين.